Комилан фаҳмидани фарҳанги бегона душвор аст, зеро ҳар фарҳанг таърих, арзишҳо ва ҳиссиёти хоси худро дорад. Аммо бо омӯзиш, метавонем онро беҳтар дарк кунем. Муҳим он аст, ки мо кушиш кунем фаҳмем, на муҳокима кунем. Гарчанде мо наметавонем комилан дар пӯсти дигарон бошем, вале бо дилбозӣ ва ҳамдардӣ метавонем ба фарҳангҳои дигар наздиктар шавем.